צו מאכן א סעלעד וואס ס'מאכט אז מ'זאל ווערן זאט קען מען אריינלייגן <hesitation> איך האב ליב צו מאכן א סעלעד וואס ס'האט סוויט פאטעיטע, <hesitation> <hesitation> צוויקל, <hesitation> און נאכדעם קען מען אריינלייגן כ'האב ליב אליווס און ס'האט גענוג- ס'האט אויך פראוטין, וועטשטעבל, כ'האב אויך ליב צו לייגן טשיק פיעס, האט עס יעדע- אויך א סטארטש.